Li scavatura sunnu trattura cu un vrazzu longu unni c’è muntata na benna ca servi pi pigghiari diversi materiali comu pi esempiu terra, petri, eccetera. Li scavatura ponnu essiri di grossi dimensioni comu pi esempiu li scavatura utilizzati ni li cavi ma ci sunnu scavatura chiù nicareddi utilizzati pi arriparari li guasti ni li strati di li citati.